Güenu, pos marçu, la verdá,... peru hueraparti dela Semana Santa que quandu nuevu era cosa mu de celebral no m'izi muchu el mes. Güenu, sí, ya se passa'l fríu i en marçu de normal sonin los antruejus que paquí nel mi puebru sonin mu sonaus porque l'izimus el Hurramachu, que ai que dil antruejau i cona cara tapá. M'estó a recordal dela Semana Santa quandu nuevu, que aquellu era comu un exerciciu de fe.